कुछ लोग के मानना है मांस नैतिक रूप से सही है। कुछ मन के मानना है नैतिक रूप से बुरा है। मांस बर जीव के हत्या करना पड़ेल जो नैतिक रूप ले गलत है। और कुछ धर्म में मांस खाए ल पाप के श्रेणी में रखल गईस है। कुछ लोग के मानना है कि मांस खाए से जानवर मन के संतुलन बने रही।